أكثر شيء رومانسي شفته على الإطلاق كان لحظة غروب الشمس على البحر، كان مع مجموعة من الأصدقاء والأحباء الجو كان هادي والسماء مليانة بالألوان، وكل شيء كان يظهر وكأنه مشهد من فيلم، الكل كان صامت وكل واحد فينا كان يتمتع باللحظة وهذا حسسني إن اللحظات البسيطة يمكن تكون أكثر رومانسية من أي شيء ثاني.